Nuu tu menan me'en kutu nravajan namii xí'i namin tikaka namin un un ndi'ña namen, namen yuu tidaá njanua yo'ó namen ujun najan nia nalo'o xí xí ho ndiku ndikuchi enii, ndatá na'á nanin en ujun tida'á golodrina dondenia'í na nania nuu lavité ndiú yo'ó ngenia na'á.